سپورت بوټان د منډې او تمرین لپاره دي. کج بوټان د رسمي غونډو لپاره مناسب دي. واټر پروف بوټان باران او واورې کې کارېږي. چپلې د کور او دوبي لپاره راحت دي. غرنیز بوټان د سفر او ختلو لپاره اړین دي. سندلونه د ګرمو ورځو لپاره غوره دي